Nyya wa, ngyolo bose okyi oyo ogya ahapa ko okpi, ngyelo bose ishi'oni ni ngyelo bose nyya go oko ogya aha la, nyya yiso oko ogye epa, nyya kwikye wole wa wa minyo, ngyelo ya minyo manigo ogye ene, ogye ene gyolo shigbo ba labo ke eho nyya gese, ngyelo ki gese ni nyya kwikye ya wole ogya aha ihiri konose, ihiri konose ni nyya kwikye wa yole kpa ayi likeke kpo onya hin dudu aha koka koza ni aha pye kwokwo ozani aha ese woza kigbashu, woza, kotunehe ni, to ishi oni agyo koka mani gbogbo hari no ogya ahata gyolo ya aha aba kwikye gebe ko gwatagye, to agyolo kwikye gebe ogya hata ha-ri aba mo ogye eho kpo. Ogbo gbo ki kiveyi nu aiveta aha ba nyiso. n agyolo nyiso ishi oni aha ba bo owuso, agyolo you owuso ba ishi oni anya ya bose yawa yawa wa givola ole, ogyo wa yola gwo, ola she oya yi inyawo ya hola, ogyolo yi nyo hola, inyo mani gyolo kwola ko gwiye oya yi sa, ayi lekeke bawa bose ogyi ihiri shigbo gbayayi awa ki a wa wa bose ni, aba wa wa no okwunu, agyolo no okwunu aba yinyo mani ya pyashu da awa ba gwiye inole kiya yo oza kiya hola, oza rore kini aba re kitikpokyi ni hari agyolo re ogya ahapa ni shigbo naba kamo ogya ahata ya ya aba bose shole bita ki ba go okivunu ko oko ka keno oye gogo oma. So eno nyee mani aha gbi ishi gbi ishi ni aba iso ba ya awoko mani nyee ni kumshe kole ni ishi ni aba ya ni oma.